النصيحة اللي ممكن اقدمها لتقوية الجسم انه تبدأ بتمارين حاجة اسمها تمارين اطالة او الاستريتشنج. دي بتخلي الجسم يكون لين كده ومرن. وفي تمارين تانية تقوي العضلات زي مثلا السكوات ولو شوية جري كده.